Hidup manusia mana napotemo dua jalan pertama menghormati sesama manusia de asa nangan umur ikaku umur panjang nanga umur ikaku nako tampa menghormati sesama manusia memang nanga umur ikokakuwa dan ngone nyawa po hidup mana nanga umur poma gocoho memang jou tetap ojou dema ena tapi ma jou ona hike kesempatan untuk o nyawa nanga diri pa sadari pohidup dengan penuh damai sukacita de ase nanga diri bisa po salamat laato po umur panjang tapi nako po hidup po sabarang memang kapo umur wa oras moi muda muda umur barangkali tiga puluh empat puluh turus yo sone mena dengan pendirinya manga tabeat ya torou tabeat madorou mana parlu ta jelaskan ena gena la posu sundal nyawa manga pedeka kapohormati wa kaposayang wa menurut tongone nangan ikeinginan atau nanga nafisu maena po hidup umur pende nako po hibu umur panjang po hidup umur panjang mena harus pa sadari nanga diri bahwa pa hormati to nyawa madoke to nyawa to nyawa ma pedeka mena nyawa ma pedeka ma barang tetap nyawa manga barang maenala po hidup umur panjang.